Gny menaky fampiasa. Menaky, tsotra raiky misy cholésterole, misy menaky tsy misy cholésterole avao koa menam-bazaha. Gny tsotra igny fagnendasa hena, raha manahatahaky anizay fampiasa anazy. Tsy misy, tsy misy cholésterole igny gny raiky fampiasa matetiky amin'ny ahandro sakafo soa. Ah, de gny farany oliva no tena hoe manao plat manahaky amy restaurant.